Voasana tsara ny légume dia alefa ao anatina plateau dia asiana sira, épices sy ny sisa rehetra dia avy eo saromana papier alu, dia hatsofoka ao anaty lafaoro, tsy asiana rano fa tonga dia hatsofoka amin'izao ao fotsiny